dɪɪn yɔɔrɔb, kʊnnʊ naah, fwas, kuun, bɪɪrr, naarib, tʊrkʊbs, kɔb, kɔb shɛrɛ dɪɪn, kɔb a shɛrtɪn yarɔb, kɔb a shɛrtɪn kʊnʊn kɔb a sɛrtin naah, kɔb a shɛrtɪn naah, kɔb a shɛrtɪn fwaad kɔb a shɛrtɪn yidi kuun, kɔb a shɛrtɪ yidi bɪɪr, kɔb a shɛrtin naarib kɔb a shɛrtɪn tʊrkʊb, ma dʊm wanɛ yɔrɔ, wanɛ yɔrɔ shɛrɛ dɪɪn wanɛ yarɔ shʊti yɔrɔ wanɛ yɔrɔ shitin kʊnʊng winɛ yarɔ shitin naa winɛ nyɔrɔ shitin fwaad wene yɔrɔ shitin yɪ kuun wanɛ yɔrɔ shitinyid bwiir wene yɔrɔb shʊtin narɪb wanɛng yorob shɪtɪ tʊrkʊb, wwɛnɛng kʊnʊng, wene kʊnʊng shere diɪn, wene kunung shere yorob,, wene kunung shitɪ kunung, wene kunung shitin naa, wenen kunung shiti fwaad, wenen kunung shiti yidi kuun, wene kunung shiti yidi biir, wenen kunung shiti narib, wenen kunung shiti turkub, ma dʊm wenen naa, wene naa shere dɪɪn,wenen naa shere yorob, shɛrɛ kʊnʊng wanɛ shɛrɛn naah wɔnɛng naa shɛrɛng fwaad mɔnɛng naa shɛrɛ yɪdɪkuʊn mɔnɛng naa shɛrɛng yɪdɪbɪr wanɛn naa shɛrɛ narɪb, wanɛng naa shɛrɛ turkʊb wanmɛn fwaad, wɛnɛn fwaad shɛr dɪn wɔnɛn fwaad shɛrrtin yɔrʊn, wɔnɛn fwaad shertɪ kunung, wenen fwaad shertɪn naa, wenen fwaad shertin fwaad, wenenfwaad shertin yidi kuun, wenen fwaad shertin yidi biir, wenenfwaad shertin narib, wenenfwaad shertin turkub, wanɛ yidikʊm wɔnɛ yɪdɪkʊn shɛrtɪn dɪɪn, wɔnɛ yidikuun shɛrtɪn yɔrʊb wɔnɛ yɪdɪkuʊn shɛrtɪn kunung, wɔnɛ yidikuun shɛrtɪn naa, wɔnɛn yidikuun shɛrtɪn fwaad, wanɛn yidikuunn shiti yidi kuun, wɔnɛ yiɪdɪkʊn shɛti yidi biir, wene yidi kuun shiti narib, wene yidi kuun shiti turkub, wene yɪdɪbɪr shere dɪɪ, wene yidibiir shere yorob, wene yidibiir sheren kunung, wene yidibiir shere naa, wene yidibiir sheren fwaad, wene yidibiir shere yidikuun, wene yidibiir shere narib, weneyidibiir shere turkub, wanɛ naram shɛra dɪɪn wanɛ narɪb shɛrɛ yɔrʊb wanɛ narɪb shɛran kunung, wanɛ narɪb shɛrɛ naah wanɛ narɪb shere fwaadi wene narib shɛrɛ yidi kʊm wenɛn narɪb shɛrɛ yɪdɪbɪr wenɛ narɪb shɛrɛ narɪb wenɛ narib shere turkub, wɔnɛ turkʊb, wene turkʊb shɛrɛ dɪɪn wenɛn turkʊb shɛrtin yɔrʊb wenɛ tʊrkʊb shɛrtɪnkunung, wenɛ turkʊb shertin naa, wenɛn turkʊb shɛrtɪnfwaad, wenɛ tʊrkʊb shɛrtɪn yidi kuun, wene turkub shertin yidibir, wene turkub shertin narib shɛrtɪn turkub, kul dɪɪn, wɔɔn dɪɪn shertɪn dɪɪn shɛrtɪn yʊrʊb wɔɔn dɪɪn shɛrtɪn kʊnʊng, wɔɔn dɪɪn shɛrtɪn nəəh wɔɔn dɪɪn shɛrtin fwaəd wɔɔn dɪɪ shɛrtʊ yiɪdɪkʊn, wɔɔn dɪn shɛrtʊn yɪdɪbɪr wɔɔn dɪɪn shɛrtʊn narɪb wɔɔn dɪɪn shɛrtʊn tʊrkʊb wɔɔm dɪɪn dɪ kɔb wɔɔndɪn dɪ kɔb shɛrɛ dɪɪn, wɔɔn dɪɪn shɛrtin dɪ yɔroBb wɔɔn dɪn dɪ kɔb shɪtɪn kʊnʊn, wɔɔn dɪɪn dɪ kɔb shɪtɪn nəəh wɔɔn dɪɪn dɪ kɔbshɪtɪn nəəh wɔɔn dɪɪn dɪ kɔbshɪ fwaad wɔɔn dɪɪn dɪ kɔbshɪtʊ yɪdɪkuun, wɔɔn dɪɪn dɪ kɔbshɪtɪ yidibir, wɔɔn dɪɪn dɪ kobshiti narb, wɔɔn dɪɪn dɪ kɔbshitɪ turkub. wɔɔn wɛnɛn yɔrɔn dɪ shɛrɛ dɪɪn, wɔɔn wanɛ yɔrɔb shɪdo yɔrɔb wɔɔm wanɛ yɔrʊb shɛrtɪn dɪ nəəh wɔɔ wɔna yɔrɛb shɛrtɪn dɪ fwaəd wɔɔn wanɛ yɔrɔb shɛrtɪn yiɪdɪkʊn wɔɔn wəntɔ yɔrɔb shɛrtɪn dɪ yɪ dɪbɪr wɔɔn dɪn shɛrtɪn dɪɪ wɔn yɔrɔbbɛ wɔɔm dɪɪn shɛrtɪn dɪ wanɛ yɔrʊb dɪ tʊrkʊb wɔɔn dɪn shɛrtɪn dɪ wɔnɛn kʊnʊn wɔɔn dʊn dɪ shɛrtin kunung dɪ wene shitin kunung, wɔɔn dɪɪn shɛrtʊm dɪ wɔnɛn kanʊ shɪdɔ yɔrʊb wɔɔn dɪn shɛrtɪ kʊnʊng shɛrɛn kʊnʊn wɔɔn dim dɪ shɛrɛn kʊnʊn wɔɔn dim dɪ shɛrɛn kʊnʊng shɛrtɪn nad wɔɔn dɪɪn dɪ shɛrɛn kʊnʊng shɛrtɪn fwaad wɔɔn dɪɪn dɪ shɛran kʊsnʊr shɛrtɪn yɪdɪbɪr wɔɔn dɪɪn dɪ shɛran kʊnʊn shɛrtɪn. narɪb wɔɔn dɪɪn dɪ shɛran kisn shɛrtɪn tʊskʊb wɔɔn sɪɪn shɛrtɪn wɔnɛy naah shɛrɛ dɪɪn wɔɔn dɪɪn shɛrtɪn dɪ wɔnɛn naah shɛrɛ yɔrʊb wɔɔn dɪɪn shɛrtɪn dɪ wɔnɛn naah shɛrɛ kasʊn wɔɔn dɪɪn shɛrtɪn dɪɪ wɔnɛn naah shɛrɛ naah wɔɔm dɪɪn shɛrtʊn dɪ wamɛn naah dɪ wɔnɛn naag shɛrɛ yiɪdɪkʊn wɔɔn dɪɪn shɛrtɪn dɪ wɔnɛa naah shɪdɔ narɪb shɪdɔ tʊrkʊb, wɔɔm dɪɪn shɛrtɪn dɪ wɔnɛn fwaad wɔɔn dɪɪn dɪ wɔman fwaad shɛrtɪn dɪɪn wɔɔn dɪɪn chi wɔnɛn fwaad shɛrin yɔrɔn wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛn fwaad shɛran kʊnʊng wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛn fwaad shɛran naah wɔɔn dɪɪn dɪ wadnɛn fwaad shɛran fwaad wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛn fwaad shɛran yidikʊm wɔɔn sɪɪn dɪ wɔnɛn fwas shɛrɛ yɪdɪbʊr wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛn fwaad sɛrɛ narɪb wɔɔn dɪɪn dɛ wɔnɛn fwaad shɛrɛ tsrkʊb wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛn yidikʊb wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ yiɪdɪkʊn shɛrɛ dɪɪn, wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnan yiɪdɪkʊn shɛrɛ yɔrʊb wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛn yiɪdɪkʊn shɛrɛn kʊnʊn wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ yiɪdɪkʊn shɛran naah wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ yiɪdɪkʊn shɛrɛn fwaad wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛn yidikʊm shɛrɛ yidikʊs wɔɔn dʊn dɪ wx nɛ yiɪdɪkʊn shɛrɛ yidibar wɔɔn dʊn dɪ wɔnɛ yidikʊm shɛrɛ naris wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ yiɪdɪkʊn shɛrɛ tʊrskʊb wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ yɪdɪbɪr, wwɔɔn dɪɪn dɪ wene yidikun shere narib, wɔɔn dɪɪn di wene yidikun shere turkub. shɛrɛ dɪɪn wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛy yidibir shere dɪɪn,, wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛr yichbir shɛrɛ yɔrʊb, wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ yidibir shɛrɛ kannʊ, wɔɔn dɪɪn di wene yidibir shere naa, wɔɔm diin dɪ wanɛ yɪdɪbɪr shɛrɛn fwaad wɔɔn dɪɪn d wanɛ yɪdɪbɪr shɛrɛ yidikʊm wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ yidibi shɪdɔ yɪdɪbʊr wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ yɪdɪbɪr shɛrɛ narɪb wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ yidi bɪr shɛrɛ tʊrkʊb <hesitation> wɔɔn dɪn dɪ wanɛ narɪb wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ narɪb shɛrɛ dɪɪn wɔɔn dɪɪn dɪ wɔ nɛ narɪb shɛrɛ yɔrɔb wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ naribʊ shɛrɛn kʊnʊn wɔɔn dɪ wɔnɛ narib shɛrɛ naa wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ narɪb shɛrɛn fwaad dɪ wɔnɛ narɪb shɛrɛn yidikun, wɔnɛ dɪɪn dɪ wɔnɛn narɪb shɛrɛ yɪdɪbɪr wɔɔn dɪɪ ddi dhɛrɛ yɪdɪbɪr wɔɔn diiin dɪ wɔnɛ narɪb shɛrɛ narɪb wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ narɪb shɛrɛ tʊrkʊb, wɔɔm dɪɪn dɪ wangɛ tʊrkʊb, wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ narɪb shɛrtɪn wɔnɛ tʊrkʊ wɔɔndɪn dɪ wɔnɛ tʊrkʊb shɛrɛ dɪɪn wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ tstkʊb shɛrɛ dɪɪn, wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ tʊrbʊb shɛrɛ yɔrʊbs wɔɔn diiin dɪ wanɛ tʊrkʊs shɛran kʊnʊn wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛn tʊrkʊb shɛrɛn naah wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ tʊrkʊb shɛrɛn fwaad wɔɔn dɪɪn ɔf wɔnɛ tʊrkʊs shɛrɛ yiɪdɪkʊn wɔɔn dʊn dɪ wanɛ tʊrkʊb shɛrɛ yɪdɪbɪr wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ tʊrkʊb shɛrɛ narab wɔɔn dɪɪn dɪ wɔnɛ tʊrkʊb <hesitation>